Bueno njandukuña iin, iin pa'a iin, njakundo yo iin pareja onchexte njakanunja nuu xhinanga xatuvaña nuu njainya iin lungar koyonja iin yo'o iin njakon este, ndaka iin ndatiño njan kuaji katiña kua njin xaña iin teyuu iin xita xo'o iin njanu nja kii, xató chima'a xuu nja ndukuyo iin, iin este njanku xité despues nuu kuu xhitanga nuu nja nja xatuva xuu tina xuu atento.